<hesitation> peran tradisi dalam masyarakat modern saat ini. Jadi di timika, di tempat saya dimana saya lahir, saya besar, disana, nah, di situ tu ada satu gereja- gereja namanya tu gereja katedral tiga raja, gereja katholik. Nah, disana tu <hesitation> tidak tahu bagaimana asal-muasalnya tapi ada satu tradisi dari suku saya yang mereka pakai sampai saat ini yang, ya, tradisi itu memang- memang kalo mereka pakai itu kayak lebih lebih lebih masuk begitu ke-ke gereja itu, yaitu namanya itu eba mukai. Nah, tradisi itu biasanya dipakai saat ada ulang tahun gereja atau ada ulang tahun uskup. Nah, di situ tu biasa. Eba mukai tu artinya adalah buka tikar, jadi kalau buka tikar itu berarti sumbangan sukarela untuk merayakan suatu acara itu. Nah, jadi di situ mereka pakai tradisi dari suku saya, suku <hesitation> eba mukai. Jadi mereka kalau sudah bilang eba mukai berarti siapa saja yang berada disitu. Boleh masukkan sumbangan sukarela berupa apapun itu. Berupa uang, <hesitation> berupa makanan, berupa macam kurban, pokoknya apapun itu. Jadi masuk situ eba mukai. Jadi mereka biasanya sumbangkan tu- masuk sumbangan sukarela itu mereka biasa menggunakan dengan pakaian adat masing-masing. Jadi di timika itu bukan cuman papua saja, di sana tu banyak. Jadi uniknya tu biasa kalau pada saat acara itu entah itu ulang tahun gereja atau ulang tahun pastor, di situ pastor paroki, pastor kepala di gereja itu, biasanya kita bilang tu pastor paroki atau tidak uskup, nah biasa mereka rayakan itu mereka bilang eba mukai, kalau sudah eba mukai berarti nanti dari suku batak mereka datang, suku batak ini dong datang deng dong pu pakian ad-adat, dong pu tarian-tarian, dong datang bawa dong pu persembahan, dong taruh di tikar itu. Nah, biasanya tikar itu dialasi dengan, dulu, kalau dulu tu biasanya dipake dengan noken. noken yang dianyam sedemikian rupa besar, terus dibuka lebar. Nah kalau noken itu sudah full boleh ditaruh di mana. Pokoknya sekitar noken itu, ada batasnya ada wilayahnya. Nah, jadi biasanya itu kalau dari batak, batak datang dengan tarian adatnya, pakian adatnya, dari manado, manado datang dengan tarian adat, mereka pu tarian adat, dong punya pakian adat semua dong datang. Dari tionghoa juga ada. Wah, kamu kira ka, dong datang deng dong pu tarian adat, deng dong pu lagu-lagu adat dong datang, dong kasi persembahan, biasanya dong kasih itu, ya, seperti dong punya adat-adat biasa dong kasih amplop kayak gitu. Kadang ada ada yang hanya berupa cek. Jadi itu tradisi, sa punya tradisi, kitong punya tradisi yang dari sa punya suku, eba mukai, itu sampai sekarang dipakai. Sampai saat ini sa duduk di sini sa bicara ni masih dipakai saat acara besar, di timika sana, mereka di gereja katedral tiga raja.